Guùŋ, tìyèi, taai, tiinȧŋ, nɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ, dièguùŋ, letìyèe, letaai, letiinàŋ, è zììyà, zììyà jɛ̀wɛ̀ guùŋ, zììyà jɛ̀wɛ̀ tìyèe, zììyà jɛ̀wɛ̀ taai, zììyà jɛ̀wɛ̀ tiinȧŋ, zììyà jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ, zììyà jɛ̀wɛ̀ dieguùŋ, zììyà.